ரெக்கே இசை பெரும்பாலும் தளர்வு நேர்மறை ஒற்றுமை. சமூக நீதிச் செய்திகள் அமைதியான அதிர்வு ஜமைக்காவின். தீவு கலாச்சாரம் மற்றும் ஒரு துளி தாளத்தின் தனித்துவமான. ஒலியுடன் முக்கிய பாஸ் வரிகளுடன் தொடர்புடையது அமைதி. அன்பு மற்றும் தனிப்பட்ட அதிகாரம் பற்றி குறிப்பாக. ரஸ்தாபரியன் இயக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.